اكتر موقف غريب حصلي في حياتي ان انا كنت ماشية مروحة البيت والدنيا ليل <صوت هزاز تليفون>والساعة واحدة فكنت خايفي. وماشية بسرعة. فلقيت واحدة ماشية في الشارع بتقولي مالك خايفة ليه، فقلتلها عشان الدنيا ضلمة. فقالتلي تعال انوصلك او انعزمك لحدما توصلي اهي للشارع ابتاعكم. وفضت تحكي معاية طول الطريق فاول ما وصلت لحد البيت قلتلها شكرا واتفضلي معاية ومدتلها ايدي فمرضيتش تسلم عليي، وفجأة بصيت اكده باجيب الشنطة ولما بصيت عليها ملقيتها.